Kolandas bo overlita hootin robe musaman bali robe lidi. Dwa bali robe lidi mambe hado kolandas man seto lidi man yori ko bo wadibana banda sebe ita belorna. Ko ande bo ko belor, ande bo katiji.